Kunstlihha, no ma pruuvnuq. Ma olõ kah määnestki sojast tettüt lihha söönüq. <hesitation> Ma arva, et mullõ väega tuu ei miildüq, parõmb iks loomulik. Ja ülepää liha mullõ väega ei miildüq. Et ma arva, et ma tuud väega pall'o es söönüq. A või-ollaq mõnikõrd lõbu lõbu peräst vai huvi peräst maitsnuq.